njuguu akaam oreteenii ininn laaf hodituut baa, maas kasiit duub hundaan koteeni jalaa gureenii duub goseeni shapaa maas it gureenii hargufeniii duub malkoliin iraa yaa akasin nyateeni duub.